Ri lalenna lino e mega rupanna boka yenaritu engka ri yaseng boka sawiq sibawa boka pole ri kaluku e engka ti riyaseng boka saitung yero boka saitungnge <noise> biasa napakei wi tawwe ma- mangesseq-ngesseq narekko matekko i polemaggalung yareggi pole maddareq yenaro maderri napake wi nasafungengngi watakkale na narekko boka sawiq maderri wi na pake tawwe mabbette-bette mega rupanna bette-bettengeng yareggi mabbette lame mabbette sanggaraq mabbette tello sibawa engka to yasengngi <hesitation> boka kaluku ye boka kaluku e maka kanjaq ipake maderri napake tawwe mabbette lame aga sibawa mabbette tello sibawa ye boka kaluku e maderri nacampurukengngi bale rakko.